Njaɗo Rasha fuf, hokkete habaruu, kusel mbaɓatti, doya busa e lie ɓokko e marori gerogal, hannjum ke nyamunda un ɗum ɓuri yikki.